ʻo ko mākou ʻohana punahele ka ʻaila oliva ka ʻaila niu, kekahi ka ʻaila pāpapa koiū, ka ʻaila pea <hesitation> ʻoia kahi punahele ʻē aʻe o mākou ka ʻaila lauʻai a, okoʻa ʻia lākou ma ko lākou hoʻomākaukau ʻia ana a pehea i loaʻa maila kēlā mau ʻanoʻano a i ʻole kēlā mau ʻaila kikoʻī